<noise> <hesitation> Biby miaigny ambaniny tany: <hesitation> kankagnaa, bibilavaa, de kandrôndro koa ndraikindraiky izy koa afa mitairaka izy mandaiha ambaniny tany.